Narekko meloq kiq mabbicara wedding ga le yuba keprebadiangnge akko menurukku iyyaq nulle nasabaq kepribadiangnge itu wedding le yuba <noise> narekko beruba ju- berubai aga cara taq mappikkiriq akko misalkang kepribadiattaq maja akko yolona tawwe pole ko meni idiq melo kiq ga pakanja ki ato deq